Tep kam kuuɗe mum ɗe ɗuuɗɗe, ammaa kuugal tep mawngal ngal kangal woni, gam ɗum awnoo woɗɗal ko juutal huunde feere, kama taa ño’ay kare maa, koo taa foonday leydi maa fiili maa.